gott kvöld í þættinum í kvöld ætlum við að ræða tvær sýningar á fjölum sjálfstæðu

fyrirlestur um eitthvað fallegt sem sýnt er í Tjarnarbíó og hins vegar þúsund ára þögn sem sýnt er í listrýminu mengi við Óðinsgötu og hingað er kominn Snæbjörn Brynjarsson vertu velkominn skulum byrja á þúsund ára þögn í mengi þar sem leikhópurinn sómi þjóðar fjallar um þögnina og hvernig hún hefur haft áhrif á kynslóðir Íslendinga þetta eru Hilmir Jensson Karl Ágúst Þorbergsson Kolbeinn Arnbjörnsson og Tryggvi Gunnarsson sem mynda þennan hóp þessi sýning þetta er ekki hefðbundin leiksýning nei þetta er kannski ekki leikrit í svona hefðbundnum skilningi þetta er

leiksýning sem fær á sig ákveðinn

þetta er í mengi og þetta er rosalega hrátt rými sýningin sjálf er

ekki með mikla sviðsmynd eða ekki ekki tónskáld á bak við eða einhverja dýra þannig að hún fær á sig ásýnd gjörnings og mörg atriðanna gætu staðið út af fyrir sig sem mjög góðir gjörningar eins og til dæmis einræða sem er alveg stórfenglegt atriði þetta fjallar um hina íslensku þögn og leikur lykilhlutverk í þessari sýningu einmitt framan af þá hélt maður fyrst að það yrði ekkert sagt í verkinu og fannst það bara ágætt og síðan koma þessi eintöl eins og Kolbeinn leikur mann sem er mikið í mun að tjá tilfinningar sínar ást sína til sonar síns en einhvern veginn nær ekki að koma því í orð almennilega og þetta er kannski

klisja í íslensku

líka þessi vandræðalega

svolítill sannleikur í henni gjána milli kynslóðanna sem

erfist á milli þeirra já

erum við einhverju nær um það

þetta er rannsókn það er mikill rannsóknar bragur á þessu sko

þetta er mjög tilraunakennt og styrkt af rannsóknamiðstöð og svona en þetta er sýning sem maður er aðeins ríkari að hafa farið á manni finnst eins og maður hafi kafað ofan í lendur þagnarinnar já þetta er sýning sem gerir það alveg hiklaust einmitt ein sýning eftir af þúsund ára þögn í

í mengi en við skulum þá fara yfir í Tjarnarbíó þar sem er svolítið skyld sýning getum við sagt fyrirlestur um eitthvað fallegt undir stjórn Söru

Guðmundsdóttur fjallar um kvíða og kvíðaröskun þögnin og svo kvíðinn við erum í rauninni í einum fyrirlestri listamannsins Baldurs sem byrjar verkið tengir þetta allt saman saman fyrir aftan er þessi

kúla sem er maður getur ímyndað sér

sé annaðhvort listaverkið hans sem hann er að fjalla um eða þá að þetta sé höfuðkúpan og allt sem gerist þarna inni stundum minnir þetta

þetta er rosalega mikill fókus á fræðslu í þessari sýningu og stundum minnir þetta

maður sá þegar maður var í unglingadeild það er verið að reyna að segja manni hvað kvíði er hvað hann einkennist af og svolítið að tikka í box hvað það varðar það brennur svolítið á Söru Martý Guðmundsdóttur leikstjóra af því hún fjallar líka um þetta þema í sem var sýnt á Akureyri fyrr í vetur maður sér skyldleika þarna á milli þar sem kvíðinn og vertu besta útgáfan af sjálfum

er lykilsetning í báðum Sigrún Huld er þarna líka sem er handritshöfundur að þeirri sýningu leikur og

þetta brennur á þeim mörgum og þetta fjallar svolítið mikið um kvíða listamannsins gagnvart verkinu og svona

öðru leyti er þetta kannski svolítið dæmigert styrkumsóknarverk sko já samfélagslegt gildi er mjög augljóst við erum að fræða fólk um kvíða og hvernig á að bregðast við því og útskýra hvernig fólki getur liðið mjög illa

líka mjög skemmtilegt Guðmundur Hauksson alveg frábær spunaleikari hefur gert það gott með

Þjóðleikhúskjallaranum maður sér svolítið í sumum

sömuleiðis Hannes Óli er alltaf mjög pottþéttur og ég hafði mjög gaman af því að sjá þarna Agnes

og Kjartan ég væri til í að sjá þau oftar uppi á sviði en það er eitthvað sem

ekki alveg ná taki á mér þótt það sé fyndið og gaman þá finnst mér þetta ekki rista mjög djúpt í umfjöllun um kvíða þetta er kannski brotið upp með texta sem er lesinn sem hljómar

verið tekið af doktor punktur is já já þetta er kannski þetta er aðeins of mikil fræðsla fyrir mig mér finnst einhvern veginn leyfa sér að vera aðeins listrænni sko það þarf svona áhorfendur eru ekkert vitlausir þeir geta alveg fattað svona sko og í sumum tilvikum þá er sumum atriðum ofaukið við sjáum kannski aðeins of oft

skilur að mínu mati ekki alveg nógu mikið eftir sig einmitt þakka þér kærlega fyrir það Snæbjörn gott kvöld Atli Örvarsson óttaðist að það gæti gert út af við feril sinn sem kvikmyndatónskáld þegar hann flutti frá Hollywood til Akureyrar fyrir nokkrum árum hann hefur hins vegar aldrei haft meira að gera en einmitt nú og er meðal annars að ljúka við að tónsetja Hollywood mynd með

í aðalhlutverkum á sunnudag verða haldnir tónleikar í Hofi með tónlist Atla við heimsóttum hann í hljóðverið

að komast að því að mín lína er að vera kamelljón og fara í öll þessi mismunandi hlutverk og prófa

prófa mismunandi músík og það er bara hrikalega gaman að vera að

einu annað svolítið Atli Örvarsson er eitt afkastamesta og farsælasta

hann hefur samið tónlist við tugi vinsælla sjónvarpsþátta og kvikmynda bæði í Bandaríkjunum og á

Íslandi á sunnudag stýrir hann Sinfóníuhljómsveit Norðurlands í Hofi sem mun leika úrval úr verkum hans það eru

sem eru kenndar við Chicago borg sem sem ég er að gera músík við Chicago

og Justice þær eru orðnar fjórar

við ætlum að flytja pínu úr einleikarar einsöngvarar og hérna bara öllu tjaldað til Atli

bjó í Bandaríkjunum um langt skeið og kom ár sinni vel fyrir borð í Hollywood fyrir nokkrum árum ákváðu þau hjónin að flytja heim á æskuslóðir Atla á Akureyri þar sem hann hefur haldið áfram að tónsetja kvikmyndir í samstarfi við Sinfóníuhljómsveit Norðurlands eitt af því sem heillaði mig við að vera þarna er Hof tónlistarhús á Akureyri sem er alveg frábært hús bæði fyrir tónleika og líka til að taka upp við erum að nýta okkur

það eins mikið og hægt er og reyna að nota húsið eins mikið og hægt er því þetta er alveg frábært hús við erum búin að vera að vinna með Atla við upptökur á kvikmyndatónlist og meira að segja fyrir myndir sem hafa verið í Hollywood og íslenskar kvikmyndir eins og hrútar og fyrir framan annað fólk það er mjög spennandi

fara hinum megin að þessu núna þegar við sitjum hérna í salnum og erum að taka upp fyrir kvikmyndir þá er þetta tekið í bútum það er svona ljós og hérna allir bara í vinnunni og þetta er rosalega

vinna og mikil einbeiting og miklir hæfileikar sem hljóðfæraleikararnir þurfa að hafa en allt í einu að vera kominn í þetta hátíðlega umhverfi með stórt

fyrir aftan þar sem hluti af myndunum eru sýndar og fleira það er allt annar stemmari og verið að halda upp á þetta sem er að gerast það sem kemur mest á óvart

pínu nervus að flytja til Akureyrar kannski ferillinn myndi bara enda en það er öðru nær þetta

annaðhvort er þetta tilviljun eða þá að maður er nýjasta verkefni Atla er bandarísk stórmynd sem frumsýnd verður í ágúst

þetta sinn tók hann upp tónlistina í hljóðveri úti á Granda í Reykjavík og fékk fjölda íslenskra tónlistarmanna til liðs við sig hann vonar að velgengni sín verði til þess að fleiri verkefni rati til Íslands þar sem fjarlægðin sé ekki lengur fyrirstaða í ég vona það ég vona að þetta sé hérna auki við atvinnu á þessu sviði og það að fá mann eins og Atla sem er

er aðallega

að búa til tónlist fyrir sinfóníuhljómsveit þá er þetta bara gríðarlega mikilvægt bæði skapar hann verkefni fyrir hljómsveitina svo er hann líka svona kyndill eða ljóstýra í myrkrinu til þess að fylgja eftir að allt er hægt og hér er ég alveg viss um að það muni verða fleiri tónskáld sem koma héðan frá Akureyri það er eitthvað einstakt að gerast í íslenskri samtímatónlist segja forsvarsmenn Los Angeles

einnar virtustu og framsæknustu sinfóníuhljómsveitar heims fyrr í mánuðinum stóð

fyrir viðamikilli tónlistarhátíð íslenskri tónlist og teygir dagskrá hennar sig raunar fram í júní Unnsteinn Stefánsson og Haraldur Ari Stefánsson voru í Los Angeles og sóttu hátíðina heim

Los Angeles hljómaði íslensk tónlist bæði úr klassíska

á sömu tónleikum og hljómsveitin Sigurrós kom fram Daníel Bjarnason tónskáld og hljómsveitarstjóri er annar listrænn stjórnandi hátíðarinnar

við ákveðum það strax og við byrjuðum að tala um þessa hátíð

í fyrsta lagi það að við vildum ekki hafa þetta sögulegt yfirlit yfir íslenska tónlist heldur bara taka mynd af nútímanum hvað væri að gerast í dag í íslensku tónlistarlífi og það að reyna sýna það sem er kannski að mörgu leyti einkennandi fyrir listalíf á Íslandi og ekki síst tónlistarlíf það er þessi sveigjanleiki til að fara á milli stefna og forma fólk er ekki mikið í því að loka sig af í

í kassa heldur er mikið í því að vinna bæði þvert á tónlistarstefnur og líka milli listgreina í raun voru það tónsmíðar Daníels sjálfs sem kveiktu áhuga þessarar rótgrónu menningarstofnunar á íslenskri tónlist

á undanförnum árum hefur svo Los Angeles

pantað og leikið ný tónverk eftir Daníel meðal annars á tónleikaferðum um allan heim og nú í apríl varð svo hátíðin að veruleika nokkurs konar þversnið af tónlistarlífinu í Reykjavík

mikinn stuðning og áhuga en líka bara haft áhuga á því sem er að gerast á Íslandi og almennt íslenskri músík þau eru svo sem ekkert ein um það það eru margir sem hafa áhuga á þessari

á Íslandi og því hvað er að gerast

Norður Atlantshafi

þaðan sem koma svona margir tónlistarmenn og margir listamenn miðað við höfðatölu fjölmörg íslensk tónverk voru

flutt á hátíðinni og íslenskir tónlistarflytjendur voru í öndvegi hér sést til að mynda æfa nýtt verk Þuríðar Jónsdóttur

fjörutíu og níu sem vakti mikla athygli en verkið byggir á gömlu

sem varðveitt er á vaxhólki og þótt samtíminn væri í aðalhlutverki fengu eldri

að fljóta með svo sem samverkamaður Daníels Bjarnasonar í listrænni stjórn hátíðarinnar og hljómsveitarstjóri á stórtónleikum Los Angeles

annarra listgreina settu svip sinn á hátíðina líka einkum litríkar innsetningar Hrafnhildar Arnardóttur

sem maður hefur kannski af landslagi innan í heilanum sem eru þá taugaendar og annað þetta heitir

orð sem ég bjó til sem er sambland af

það sem heillaði mig líka við að taka þátt í þessu verkefni er það að verkið er notað á sama

tíma og það er verið að spila tónlist í því sem gerir það að verkum að áhorfandinn getur dvalið lengur í verkinu heldur en hann myndi yfirleitt gera ef þetta væri í safni hvernig hafa viðtökurnar verið frá amerískum áheyrendum mjög góðar það er mikill áhugi fyrir þessari hátíð hérna í borginni og vel selt á alla tónleikana og mikil gleði

komið þið sæl á laugardaginn verður opnuð dálítið óvenjuleg en þar verða sýnd verk þeirra þrettán listamanna sem komu fram í sjónvarpsþáttunum opnun sem gerðir voru í samstarfi við RÚV og hafa verið á skjánum síðustu vikurnar umsjónarmenn þessara þátta og jafnframt

sýningarinnar Dorothée Kirch og Markús Þór Andrésson eru komin hingað til mín í stúdíó verið velkomin nálgast maður þetta verkefni að kynna samtímamyndlist í sjónvarpi við ákváðum að tækla þetta verkefni út frá okkar raunveruleika sem er það að við erum sýningarstjórar við gerum myndlistarsýningar og langaði að taka áhorfendur

með í það ferðalag sem það er að gera sýningu við völdum þessa listamenn síðan förum við til þeirra í heimsóknir við kynnumst þeim við ræðum um allt milli himins og jarðar og síðan veljum við saman verk eða þau búa til verk og við presenterum þau í lokin

í lok á þessu ferli

það ferli sem er okkur svona

ólíkir og spanna mjög vítt svið hvernig hvernig völduð þið þá við höfum innsýn í þennan mannskap sem er hérna í kringum okkur í íslenskri listasenu og reyndum að velja þetta dálítið breitt með það fyrir augum að sýna ólíkar vinnuaðferðir og ólíka hugsun og aðferðafræði í spor listamanna eins og þeir eru í dag það eru fæstir sem tala um sjálfa sig út frá þeim miðlum sem þeir eru að vinna með í dag fólk er tala um sig sem málara eða

hugðarefnum frekar eða einhverri nálgun sem er sem er hlutur sem við vildum þá endurspegla fjölbreytnina í því að baki nokkurra ára feril sem maður getur virkilega rætt um og deilt með áhorfendum við vildum líka sýna fram á hvernig Íslendingar og íslensk myndlist og eitthvað sem er lokað af þetta er alþjóðlegt tungumál þar sem eru erlendir listamenn sem hafa flust búferlum til Íslands eða vinna með Íslendingum og eru alveg jafn hluti af íslenskri

eins og þeir sem eru hérna bornir bornir og barnfæddir svo eru það þeir

Íslendingar sem hafa farið utan og leitað fyrir sér þar við vildum sýna þetta allt saman

þekkið þið til bæði vel hér í

líka í Evrópu er er eitthvað sem einkennir íslenska samtímalist og þið hafið fundið á þessum hópi sem þið unnuð með ég veit ekki hvort ég get svarað þessu þetta er eitthvað sem ég hef

eftir og það fer dálítið eftir við hvern maður talar hvað fólki finnst hann er rosalega lítill í öllum löndum sem þýðir það að hann er í eðli sínu aldrei lengi mjög lókal út af því að þegar maður er búinn að fara einn hring þá

getur maður ekki nema farið til útlanda ef maður ætlar ekki að hanga í sama fari aftur og aftur og aftur mér finnst erfitt að svara þessu en samt þegar maður talar við fólk sem kemur hingað og hefur kannski ekki þekkir ekki mikið til Íslands þá finnst þeim alltaf eitthvað svona einhver ljóðrænn tónn eitthvað eitthvað frelsi líka vegna þess að það er ekki mikil listasaga hún er ekki í Evrópu og Mið Evrópu sérstaklega en það er kannski líka ekki það sem skiptir svo miklu máli skilgreina sig sem þýskir eða íslenskir eða franskir vegna þess að þetta er pínulítið liðin tíð að hugsa í þannig hugtökum

það kannski skiptir ekki svo miklu máli hvernig viðtökur fenguð þið við þessum þáttum eru íslenskir sjónvarpsáhorfendur móttækilegir fyrir samtímamyndlist

eftir því sem við höfum heyrt þá er fólk nokkuð glatt með það að fá samtímamyndlist á skjáinn og ég held að það sé þakklátt vegna þess að fólk

að sjá hvað er í gangi og skynja skynja betur og skilja betur hvað listamennirnir eru að fara vegna þess að oft á tíðum er þetta mjög flókið mál að standa gagnvart verki sem maður þekkir hvorki haus né sporð á og ágætt að fá þessa innsýn átt sig á því hvað liggur að baki ekki bara hugmyndafræðilega heldur líka bara tíminn og eljan þú veist slá á svona klisjur

þetta gæti ég nú gert sjálfur eða er þetta nú list þetta eru ekki lengur spurningar sem

átta sig á því að þetta er allt

gert af fullri einurð og áhuga og dirfsku fyrir einhvers konar tjáningu

er ekkert rosalega aðgengileg

og maður þarf að komast yfir þennan hjalla að skilja ekki og fatta að það skiptir engu máli hvort maður skilur eða skilur ekki en þegar maður sér manneskju

innblásin af einhverri hugmynd og sem gefst ekki upp og sem heldur áfram að vinna

það sem grípur fólkið og það kom mér skemmtilega á óvart að þetta tungumál sem allir skilja bara þessi mannlega reynsla nú eruð þið búin að setja upp sýningu sem er í aðra röndina ætluð fólki sem kannski hefur ekki gefið sig mikið að samtímalist áður og er að kynnast henni og leyfa henni að opna sig fyrir sér hvers má fólk vænta á þessari sýningu tólf frábær listaverk við vorum þetta eru alls konar verk sum

voru bara í bígerð þegar þegar við komum í heimsókn en það má

sjá með eigin augum það sem listamennirnir gera sem er allt annað heldur en þegar maður sér myndir af því eða bara þegar fólk er að tala um og fær með það rými í kringum sig sem svona sýning

alltaf er kannski það sem kemur á óvart líka er að

erum að vinna þetta í samstarfi við kling og Bang þau voru að flytja í þetta hús

það er ákveðin varða í listasögunni þegar svona gerist við getum flett aftur til áttunda áratugarins Kjarvalsstaðir opnuðu eða Míló við Vatnsstíg eða listasafnið við Tjörnina og Hafnarhúsið þetta

það gerist alltaf eitthvað í listalífinu í leiðinni það verður einhvers konar stökk í myndlistarheiminum maður finnur það svolítið líka fólk fólk var spennt fyrir því að taka þátt í þessu á þeim forsendum að það fengi síðan að sýna í þessu nýja rými